मलेशिया की पाक शैली के बारे में बात करें तो, वहां ज्यादातर मलय, चीनी और इंडोनेशियाई लोग मिलते हैं। और वहां घूमने के लिए बढ़िया जगहें हैं। वहां मछली को बहुत बढ़िया ढंग से बनाया जाता है। मलेशिया साज-सज्जा में भी बहुत आगे है।